Sɩ dómo, dómo, álámɩnáá bisá ka do, <hesitation> dómoó ñ bisá ka do ka sosi ma wɛ léŋáa, bʋká ñkaa ɖoro kóo sɩ óo! Bíɩ mɩnɛ nɔnɔɔmɛɛ ma wɛɛ bʋ mʋ fɛmɛ ŋsɩ ma wɛ léŋáa kadzémɔ? Ŋnáa? Domoó dzɛ álámɩnáá sɔkɔ ŋsɩmɔɔ, ka gboŋ ka do, ŋʋrʋ wɛ ŋʋná táa yála ka sɔkɔ ka gboŋ bɔɔ, ɔɔ bísáyá ka do, ŋʋrʋ wɛ ŋʋná táa yála ka bisá ka do gbaagba bʋ vʋ bɔɔ, sɔkɔrɛɛ ɔɔ sɔkɔ gboŋ bʋ tíɩ mɛsí fɛɩ dɩ wɛɛ yá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋmíɩ. Álámɩná barɩ wɛ, báná batáa do gbaagba bɔɔ ba tɔñ sɩ ire mɛ bɔɔdzɛ nɩ, wákatísɛ sɔkɔwá mɔɔ, sɩ wɛ áko na sɩnásá yá. Mɔsɩ áko na sɩnásá mɛ bɔɔyɛnɩ barɩ wɛ báná dómo feé-feée ŋmíɩ, wákatísɛ sɩnásá abéé wákatísɛ sɩtooro, yáa sɩbé, tʋmʋrɛ vʋ fɛbɛ, nɛsírɛ vʋ fɛbɛ lɔ bʋ dzʋná bɛ doo bíya mɛ ba táa dó bɔɔ, ba táa dó gbaagba bɔɔ. Ŋnáa? Bʋká barɩ wɛ nɩ tʋnáá dó ilimó, bíɩ ɔtá do kádzaŋá bɔɔ, ɔtáa yála bɔɔ, doomi dómo dzʋna ɔ tɔnɔɔ, dómo dzʋna ɔ sálɩmɔ, ŋnáa? Tɔɔ ŋsɩ mʋʋ sɔkɔwa mɔɔ, mʋ dómo feé-feée bíɩ bʋ vʋ gba, wákatísɛ lɩɩdzʋʋ wá, mɔsɩ wákatísɛ áko na sɩnásá mɛ éé bíɩ mʋ dómo vʋ gba, wákatísɛ lɩɩdzʋʋ wá. Yáa sɩbé mʋ táa dó kádzaŋá bɔɔ, mʋ táa dó kádzaŋá bɔɔ. Lɔ má wáana mɔɔ bíɩ ilimó lɔ, gbaálaná saláa ŋaalɛ taa mʋñ táá bɔɔ mʋ táa dó bɔɔ, mʋʋ sɔkɔ ire álɩ gbaálaná ŋanásá sɔsɔ mɩnísíɩ má físá ka do, máá do ŋsɩ gbaálaná ŋaalɛ abéé ŋatooo mɔɔ. Ire maá dó ŋsɩ gbaálɛ darɩ abéé gbaálaná ŋaalɛ, bʋʋ yɛ fɛmɛ kéé yá. Ŋnáa? Tɔɔ bʋʋ lína séé báa bé maamáátchisɛ mɛ, ire wɛ maá sɔkɔ ŋsɩmɔɔ dómoó yɛmɛ ire mɛ, kádzaŋá ŋsɩmɔɔ maá dó. Amá bʋwɛ gañ na ñná mɩnɛ. Bʋrʋ ŋ tá dzɩŋ bɔɔ tʋŋvárɛ wɛná mɛ abéé kʋrʋ yúkú wá mɛɛ dzɛ. Ŋnáa? Tɛfɛ mʋʋ wáana mɔɔ ma sasí ɩsɔɔ, ɩsɔɔ fɛmɛ bʋ sálɩmɔ, ma táa dó gbaagba ɔɔ ma táa dó gbaagba kádzaŋá bɔɔ, <hesitation> tɔɔ mɩnɛɛ kʋwɛ ka laá dzɛ. Amá ba tɔñ go sɩ, kpákpárásɛ tɔñ lɔ dɩɩ bɛlíya dɩí lá lɔ dɩ yɛ sukúru dɩí lá ba tɔñ fɛdʋ sukúrusɛ mɛ: bʋ mɛsína álámɩnáá, álámɩná wosóotíi sɔkɔwá mɔɔ bʋ mɛsína tɔnɔɔ báásí sɔkɔ tɔnɔɔ fɛsɩ fɛnɩ tɔnɔɔ bisá ka do ñ do bʋ tala wákatɩsɛ dikpeere, mɔsɩ wákatɩsɛ áko na sɩnásá mɛ ŋmíɩ bʋ mɛsína álámɩnáá do ɔ domoó tala wákatɩsɛ dikpeere. Báa ɔtá do bʋvʋʋ dzɛ bɔɔ ŋnáa? Mɩnɛɛ kʋ wɛ bʋlɔɔ dzɛ. Tɔɔ bʋ yelé ɩsɔɔ kpína báa aŋʋ yéé ɩsɔɔ dʋ báa aŋʋ alɩbáríka.